أول حاجة نحاول باش نقرا اللغة والعادات متاع الوقت هكايا، باش نفهم الناس أكثر ونفهم العادات والتقاليد متاع الناس اللي عاشوا في الوقت هيكا، بعديكا نحب نبدأ نستغل المعرفة اللي عندي متاع العصر الحالي باش نعاون الناس وممكن نعلمهم أساليب زراعة ممكن أساليب جديدة بتقنية فال- أو رياضية أو كيفيش يعففوا الماء ويحسنوا النظافة زائد نجم نعطيهم نصائح طبية ونوريهم كيفية الوقاية من الأمراض.